फिलीपींस म करीबन सैंतालीस हजार बछर पहिली मनखे मन बसे रिहीन। बछर पन्द्रह सौ इक्कीस म खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन फिलीपींस पहुंचीन। पंद्रह सो चियालीस म स्पेन के जनरल मिगुएल लोपेज डी लेगाज़ी ह फिलीपींस म आक्रमण करिन। स्पेन ह फिलीपींस म शासन करिन अउ कैथोलिक धर्म के प्रचार करिन। फिलीपीन क्रांति के शुरूआत अठारह सो छियानवे म होए रिहिस। अठारह सो अन्थानबे म स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध होइस अउ स्पेन ह फिलीपींस ल अमेरिका ल दे दीस।